मिश्र को प्राचीन इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण कल हतो। यहा की सभ्यता ई संस्क्रति पिरामिड और स्विंग्स ने पूरे देश को आकर्षित कर दाओ। मिश्र को प्राचीन युग मा कृषि और विज्ञान के क्षेत्र मा अग्रदी मानो जात हतो। हालाकि आधुनिक मिश्र को इतिहास उन्नीस सौ बावन मा शुरू भाओ हतो। जब गमाल अब्दन नासिर की अनुगई मा एक क्रांति भई। और मिश्र गणराज्य की स्थापना भई। नासिर ने नौसेना और औद्योगिक क्षेत्रों मा सुधार करो। और मिश्र का एक स्वतंत्र राष्ट्र बनन को प्रयास करो। उन्नीस सौ सत्तर के दशक मा अमर शदाद ने इस्राइल के साथ शांति समझौता करो। उन्नीस सौ नवासी मा कैम्प-डेविड समझौता भाओ। जि के बाद मिश्र ने तीस वर्षन तक लोकतांत्रिक शासन देखो।